Lo sua ama nu mɛ kɔ nu kii loo naa ken pya ili naa si ama si du doo le kuma e ken ba si du sa yaa wa nu du lo ken ama biiba nee naa kuunaaloo ɛrɛ ba nu e ayiiba ɛrɛ ba nu alu kpugi e a yiiba o sia du ke'n adoo doo sa pya o bu tɔ̄ lɛ ɔɔ bee de nu e lo sor lo ken ama ken i le ama o yaa mu ken o kpugi toora doo naa ɛrɛ zii nee eelu kɔ abua kpugo a doo ama nu ɛrɛ a su si ken du naa le doo wo ɛrɛ ba kpugi ale ba alo e alo su sia dua lo wɛɛ yaa lo ban a si kii ken o yaa lɛɛ lo nee pya o bue tɔ̄ naa bi ken du naghe pya loo nee ba yaa e doo nu ba le naghe i yee wa bere dorni naghe sor baa aa dɛɛ ili lo ken ama ii gbe lorgor nee ɛrɛ bu kpugi ale ba nee o nee su sia du lo kɔ a da ɛrɛ nu pya ye bu tɔ̄ ne aba ba'e de ale a tera ale akui lɛɛ lo elaba ba de sa ba naa tom lɛɛra loo ɛrɛ nu ale ba o su sia du o yaa yebe nu o sua kɔ mɛ a naa le ba tɔ̄. Lo o ɛrɛ o ɛrɛ abeke e alu kaakiri o yaa naghe lo o ɛrɛ lō oyaa naghe o ɛrɛ mii mii ɔɔn e’ ye buma nu o yaa naghe bari o yaa naghe ɛrɛ ba ken o kpugi toora doo lo wɛɛ ina du sa o wɛɛ ɛp aa tɔ̄ sa yebe nu era si ale ba sa bari naale ɛrɛ ba inu aa leba naghe o kuma ni o yaa naghe e lo ban ale a tera a pɔɛ ale a kui ɛɛ olo osu kuma otɔ̄ obui pya o tɔ̄ siga nee su naghe dana nu e sor kpugi awa le ba naa ɛra but soso dana nu naa lu e kumɛ o su aa ba nee o sua loo o ɛrɛ sua loo lo nee lo kor sor e ina ba o obara si ken wɛɛ kpe anee lo nee lo kor doma sor lo nee dana naghe sa o nee nu alu ken iyaa nu ilu si lo